Ais kokoleu nalo ema pa waina, kokoleu amini am atai kaina anua kokaleu tadi tutupasadia. Anu taupe peko, taupauwa kokoileu a aniani kaini amini amata, ela isina mane pa pe asadia, isina mane pa kaisia. Taupa kaisia pa gomoa enela pa patina, italae pa irua pe tu, tape tu tu pa io waina, pa ruala pa ewaina pa gomoina boboa kiki pa karoina, masinina pa ruala pa ewaina kosina, kaina winpaip pa ewaina pa kosina. Taupe kosina masinina pe ale boboakikia pa irua, tamua tape mate, bakete pa aloa. Atua taupa atokaigito, atuara pa kaisa pa ugesaina, atuara a kaisi pa ugea-ugea pelo iosoma, atuara kaina pe onu. Taupa ewaina pe malatutu lago pa kaisia, taupe kaisie elaina kokoleu pa io waina pa putia io parola pa alobokoina. Parola pa alo pokoina pa aloa, pa aloa, pa aloa, pa aloa, pa aloa, pa aloa parola pa aloa, pa putidia, putidia, putidia, putidia, putiadia taupe aloaia kakanai pa solaua Pa lao tiala palo kosina, tiala taupa kosina elae, <hesitation> elae pa alobokoina. Taupa pa kosina elae pa mataueia nalo, nalo dipauwa sa na siamet la, na io tialai tatutuisala au kosisaia na siam na girigirin na kikina. Taupa kosisai elae namuna pa as akaina kokoleu amini amatai, ela taupa kosiateria la nua kosi ia ata eia pa tere dia dipa aloa. Pa kosi amamaraia <hesitation> pa aloa, pa pukaia, ruala pa alobokoidia, enelela elae pa koputaina, pa aloa pa sasau ato ato ria eloai, pa aloa pa sasau to ato ria eloai, pa aloa eloai pa sasauato atoria pa solasai ama. Taupa sasauama siopala iona pa karoidia ka. Elae loai pa somaididia. Pa alodia eloai epa waidai pa allodia, pa alodia, eloai pa osomadia ka pa karo atoraidia pa alodia tauupa aloalo aidia pa lauma. Taupa sobima <hesitation> taupa solasaidiama aga asai lo palamo io waina, ateai pa sasau ato atoria. <hesitation> Pa irua dipa kopukoputia pa aloa pa kopukopu atoa atoria, kapukoputu ro atoria elai io pa io waina sosopene pa adapaia modela kikina ateasa pa iruina pa boilimua, pe boi, boil, boil, boil, boil, boil, boil, tape lo tape lo mala euwa pa kaisia atuarala pa sakopo bokoina, atuarala pa sakopo bokoina, taupa aloaia oile pa ogena. Oile taupa ogena <noise> oilela pa oge aloaina lago pa gowesia, <noise> uda pa irua pa gowesia. Pa tu pe io sesereke pe pako, pako, pako lago elae, pe ewaina, pee alo tape io pako oile tape pako sana, logo ela pa ewaina aloa, oilee pa ogena, oile taupa ogena pa irua udai, uda taua irua kaina io sos pa iruina. Sos taupa aloaina taupauwe namunape magea pa aloatoatoria sos pairuina taupa aloaia. Aniana tape podo aka capsikam pa alodia, pa sasau toatorodia, pa kopukoputudia, nudols pa kaisia, sos pa iruina. Nudols taupe kaisia io aniana pa iruina, capsikam pa iruina sos pa ogena, nudols pa iruina pa elowaiso naela pe tutu. Tape aloa taupe gogowesia, gogowesia, gogowesia, gogowesia solo pa iruina papara taim nalo kiuto ela kainiua, pa iruidia lago tape aloa pa gowesia, gowesia, gowesia kaina taupe namua tape lo mako, namuna tape mageasoma ela pa alo bokoina peletai pa iru pa aniani. Pa anidia, are papara taim ela. <noise> Nalo para ela dipaka paparainidia la pa boilim wasa, odorola paupa bboilimua, boilimua. boilimua atela pa sakopaina lago auru, atuata auru pa iruina pe tu pe boil, boil lago paparataim elai io dipa iruina ela capsikam, aniana pa iruina namini namuna waini pe atoro. Io kiub pa iruina lago <noise> taupe aloaia ela, taupe aloaia io taupe aloaia ela ela taupe pa boilimua ela pa alowaina. Atuwara taupe boilimua, boiliua atela ena io siko sikola taupe sakopaina auru pa iruina. Auru taupe imina tape tu, tu, tu, tu, tu, tu tape lo boil, boil, boil tape lo mako, elaea patalo elae awana, capsikam pa sakopaina. Taupa sakop widia taupe aloaia, alo asoma, tape mako ela pa kakeoua pa ana elai ena io boil sala. Papara nalo dipa boilimua, papara elai pa paraina ela kainiua. Are papara halo losola taim na lo lo paraparain nalo dipa peko elai ela pa alowaina, papara e naminb waini namuina pe mage mage a elae ela kaini alouwa pa alowaina.